איך וואלט געלייגט און מיין זאק <hesitation> טרינקען. א טעפעך אוס צו שפרייטן ווי מ'זעצט זיך אראפ צו עסן. <hesitation> וואס נאך וואלט איך אריינגעלייגט און מיין זאק מיט צו נעמען? <hesitation> אפשר א קאמפוס וואס ווייזט די דירעקציעס.